इटली कि ज्वो संस्कृति चि, तेमा धर्म कु बड़ू महत्व चि। यखा ज्वो अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोग छिन, स्वो चि, सि ईसाई धर्म कु पालन करदन। यो भी एक बड़ि बात चि कि यो ज्वो इतावली संस्कृति चि तेमा भी ईसाई धर्म महत्वपूर्ण जगा रौखद। हालांकि जनि समय बीतणू रे तनि रोमन कैथोलिक परंपरा भी इटली मां ऐन। और तून भी यखे संस्कृति पर काफी प्रभाव डाली छो। त कुल मिलै ते ब्वोलि सकदन एक विविध समावेशी संस्कृति चि इटली कि।